E fomba fiarovagne varangara moa zany da ino moa fa da isiagny an'itoa gadana toa izy laha ohatry ka ivelane agny fa la ohatry ka hoe agnatiny aty, asiagny <hesitation> karesaky izy asiagny an'io ino moa gn'agnaran'io vachette moa izy igny, hum ie io la ohatry ka hoe olo mataotaotry mpamosavy da asiagny kamafa mivadiky ame varangara eo.